A kara bllini mai le no diikaꞌ nika ronkan be porte lellon niana no xinladikaꞌ blleki kabr kadika xonka bloḻ xkadika la kadika ron ka bileno xinladika ronka ka bxe ka bi lei la tur biakle kebie nai c̱hita kindika lor be gole retila be a tu be le xinladika kanega saaka wa le kar llien maka wale xinladika diikaꞌ llod nalo do kara sha wale enno la waltele de dio wate urna le biana your la bis biana la dika ron ronka bllini ḻa a ka bueḻe xnika bni kanika bini wale xinla bnika wa xnaꞌ diikaꞌ nira bllin nixa lei xinladika lorla bc̱hin rui lava lordi naabzab chinloka bxin maka wa lei ka nuga ka bxin kaba xnaꞌ a to lo badashien ni wale dolo sanka be